<noise> Miligny fanasagna lasiety na masinigny lave vaiseille zegny karazagna <hesitation> bôaty izy ka zahagna avy ivelagny mitovy frizidera fô, fô anao ka fa aneha agnasa lasiety maloto, antsofotrognao anatigny akao lasiety ndraiky sotro arantirantignao koa ,i-masinigny avy ao manandefa rano ma-izy efa avy manandefa rano amin'gny lasiety aby io manandefa savogny ka izy satria misy plasigna savogny akao <hesitation> vi-vita zegny ma-mandefa rano koa izy manakobagna izy, izy avy akeo manandefa vapera faragny rivodrivotro mampamaigny izy <noise> ndraiky mangala mikraoba ndraiky bakteria jiaby izy avy eo madiy tsara miala avy akeo.